Ave... sonin siempri momentus inesperaus que te sacan una ración de momentu, alas vezis d'alegri, alas vezis de desconciertu o desilusión. Ain suspresas güenas comu una fiesta delos añus, entangá en secretu delos tus amigus o dela tu familia, un presenti inesperau, recebil una vesita que no t'esperavas o atopal-ti con perras olvidás en un chambergu. Peru tamién las ain malas, comu una muación repentina de pranis, un suspensu en un dessami que creías aprevau... aportal-ti una multa de tráficu, enteral-ti que t'án hondeau del trebaju o aportal ala tu casa i vel que angunu á entrau..